mwarkka tomramibei kzuwala brkei na'eing hangan kanuntama ana'eing hangi anah nyina bzkei nyinan fa'ada katuwa mwarkka tomramibei ta ndunshibaha heng haganshina'abuga chibei ba fknshina'abuga chibei ba fknshibei chibei nfa'abunga arbinyi fa; abuna nyinabo bchukba twei a kabrina chinaha bchukba nyimshuang haga kaunya nadubna yibgeia abnyinan zkeing fa'ada katuwa mwarkka tomramibei nduna bibanyim shibshaunne ngumninba shittamhaheng bdauyea badunashibahahamna babwungeia buma banyuwayantama na'eing shibei banyurna ama ayugan dikgeia ar katota mwakka tomramibei na'eing hannagnna gnanagn'eing ayala mryibeinzbei knuwan tamanga. Gnanagn'eing ayalamiryi ban ziba kwnuwantamanga kagol bzbkeingfa'ana ayala'na eing wiyirah ha'anyuwantama a tomramibine bkm tamami be bnagnmra mirbedaumir tomramibe bkja framma a tomamra ama'ayugan dikgei nkaliba nyinabaja framma a tomramine kaga bka-gug enga katuwata zkeibnyina'eing bafda katuwata tomami be bibakm mwarkakibei batu wab wiyirah n-n-nun tama na'eing chiba banurntamana ama hagen dikge jimbe kyara kyuwa kwenyie hagon shi yirgumnen ajemnegei, hagan shiyirah ajimne kabrga yi'awumem adaka am tuwabdyiebei chuyiebei ayurna'ashibata ajimne, ayurna'ashibata ajimne sai yehan yirah ayina nyinabyalba shi kabra abdawiya'a ana fanaja ama moyin hagan yirah amungana mtaurama haga kuya nayiknna dunim asakige tabshi yirah eing yiwga eingbei nyina mwamdirttajim thekafa anyana ajimei deleh nya. Zwakntwengdei nayuna ajimshing hagnakfram ma shina'a a tommramibnei mibngmirzib bkja frammanyingei a arkagol daka hadae bdunijimdai jimbikaha nya kanyu bwazo gnakfnidi eing ksurahsussumeah ashibe na eing shibei basursussum ngeia tajimdai kazkei kahaka swesussumai na'aeing haka surah sussumei hagajimngeia nyina'wingbe kagol daka hada bwumeijim daka jimdai habuna bdwalaya'eing bdaurana hagnabtobiyogeia bkimbuna bdwalana'eing bzzrrahnei a moshiyea kam'eing mjara myatta mchukranyau hagnam fag bkmbahaganyi rah amonga eingbei nyina kume swelejem a tomrami bei bdana tomnamibei biba kim mwarka tomamibei badunn duna neine tana'eing habuna twa eing bagamna weyiraah na'a faflleing na'awamdira meihamnei ahaganbduga. Kadutabaduga <noise> nyina'enbe jimshi be kzknyimdho katamdwulwene danamatu wabidae shiye haganashim na'aen matuniga bkmye hanbwanaya jimbei kahanjunlina nyinakashim junlajimne arnianawulwe kagol bebakim tomamibe na arada bwumeah dama jimchibahadai kfa kwamdi meahameah kussusume na'en shibebasurdaina kiktam nak nyimyu we kibe nyinagalkkajim. knuntama be bafdi nabachimdnshiba bunna ar-moyin hagen yirah a monin ga nyina'enbe hagen yirahh a momnin ga nyina'eenbe kaduta Gomba tiwe en mwarka a tomramibe nyinaye yirahyajem nyinaye ajimta bana arhaganayundikge ajimta bana arhanayundikge, bi'awarwuna? dunijem kim'anya gugthe kambirkai. Gananwa kambirkeh enhaba zira muwa nyinaha'a mwamma tomajim a deleh mibima ahaga na zuyundikge nijaula'en bazirwa hagana tayawa jimnenyaga nabkuthre a dakra bafuna, bebahmwar kra bafna, nyinabo chukbafna kammam nyuwama chch <noise> mi bakwabdi nbyu be bjibri gurm kwahawa haganakfanyaga anani habaka ki bawar bnshaul jimya'a bknutamkaya'a akur kduranga anan'en bwarshi yah bchuki nan zin zttauma wiwa, nanzin nagin'enwa, nan zinnagin'enawa haga jim ne anya ga haga nakfga enbenyina'en jimkadwa a shibne ba nagn bafa bamiear arjim ya'a jimmeh nya haganayundikge tabawawar wuna? ninawulwejen kwala'en tomamibe bebakim tomamibe ba'ara di bdunijen kyuna'en shibe byurdaina, bjjim habaka bngjim mamswime knyo balabnakziyidi. Kshinde ksussummwh a yakale adame abou knuntama tabadujim najim yibeah hagan dikgede kadunajem brka yugejim brikahaga tomramibige wibe nyina wlwejem yambauwadunyi a dau tomamibe bwamira zibe kaframbamanemi a kuwede adau bweyireh nyinan jaframamnina atubgkaliba nyinabjaniga ar nyinan jim nyinya kwungenide kuten ehekerjem dama mekze kwinde arkyura na enshibe baharna wiba nuyinna wulwejem, Gomnati kagol mwarkka a tomrama nmmbe <noise> tandunya jaula'a endunshiba jau laha endunzim jaulima enbeba har i eee <noise> a zimda beba ha a chilmra tanbayin zibdai enyuniga jimzibdai ba tomra mibe. Yambau bajim tomramibe bkja frama tomramibe a bajim tomramibe bbzi franunjem, ba jim tomramibe bksussusumeh a bagjim bk nubwarsoga arka gol duk gananuen a dau ya zimda shibe a winde bzrjimwe jim kajimdai enwon, kajimdai en won kyauga shibathe na'een chukkaharwyu nge chibathe na en chukkahawyunge kwunweyuweh enwungi jim weh a chibatheyathe na'en chukkaharwyu'nge kwunweyu weh enwugijimwe a shibathe kahonyine kdwala kamna'en shibe byala bbuwe'anyau hagako mze makrantuda yi zema kmantuma a shilakkarwa ash ne. <noise>